Fomba fireketam- <hesitation> po amin'ny piso de piso miaoaogn izy de vao miditra an-tragno foagna i tompony de miaoao izy de miditra avy ao varangarana foagna de efa misakodikodigna amin'ny tongotran'ny tompony akeo izy miaoaogna miaraka matory mandry.